في يوم من الأيام <noise> غلط الساحر، وسوى سحر وخلاه صغير زي الطفل، تخيلوا حاله-تخيلوا حاله وهو صغير كده وكل شي حوله كبير. حاول يسترجع شكله الجديم بس ما جدر، قرر يستمتع بوقته كطفل ويلعب ويتسلى.